Men avval o'rmon xaritasini va yo'llarni aniqlayman. Zarur kiyimlarni, poyabzalni va ba'zi o'rmonni o'rganish uchun qizil o'zgarishdan foydalanadigan jihozlarni tayyorlayman. Oziq-ovqat, suv va tibbiyot to'plamini ham olib chiqaman.